Ia, raha hitako aloha mi- hitako mitombogno hoe mahay raha raiky hoe azo antoko tanteraka fô igny zany arakaraka ôlogno, misy ôlogno am'zay raha ataony izy tsy matokitoky tegna de ah ty ohatran'ny tsy tsy azoazoko antoko hozizy, misy ôlogno tonga de fa azoko antoko ty raha ataoko ty de tonga de fa ataony igny.